Te ko lo chi'vi nka ve'e naá xi jnɨ nka ndaku naá nda'a kua'aso á jnɨ lo lujuye'e ye ndaku naá, <noise> te nda'a lajniso jnɨ luju naá, te keye'e nkaso lado kua'a lujua chi'viso jue'e jnu ni chi'vi ve'eso naá, te livi ke'e tuku naá, ɨkaka tuku ye ndaku naá xi ñaliko ɨ́ɨ́n ni nuu nka te ijña ka nka ye ndaku lo nale ka nka vieju naá, te chi'viso patio ke'eso naá.